परिवार मा पांच सदस्य छन मेरी उम्र तेईस साल मेरी मम्मी और पापा उम्र जू च पचास से पचपन साल च। मेरी छुट्टी भुली च जींकी उम्र बीस साल च। एक और छुट्टी भुली च जींकी उम्र उन्नीस साल च।